Ndreto aby ñy famariparitako ñy raha misy aminy ñy elo eñe :-ñy tavoara na ñy fanakona, <shushes> manahaky anizay ñy taolany bevata, misy koa ñy taolany mifamatotsy, misy ñññ ñy tsora-kazo añivo eo oñy, misy ñy tañany fitana ñazy.